Kuili, nriko <hesitation> nriko kuili nriko <hesitation> kuku nrekó hé na nani wuila nani <hesitation> ni <hesitation> en <hesitation> kuili, koko, nyatá, nyatá deku tikú ndekú he xholi dekú deku ya se me fue.